Kofi doofotan be wad ugo sayi, kanyufung gulam man adulla to adulling gulam, to na uli jaw kadi, siya wad da kofi man awadda, awadda sukara awadda, non kadi.